Kazi ino kaomba ine mkulima ichikindi chi kutwa nji kulima tuku kolomela makonde ehh mwezi wa kwanza uto manji kusakula na mwezi uno wafwata tumanji kuteli mbole ya pili na <hesitation> mara twa tweli mbole ya pili lingile kaili kuvi kuomba pano makonde yuma tuwa tufyo tole tupule tweshu kunganda